Toh, mun put, ɓa ma kat punu funu mwa, ɓa <hesitation> mwa pa cin kɨ bi yil mwa. Ba-a bi yil ɗaa mwa ɓa kɨ yal ɓa mwa kashi bap mwa pa nan kɨ pak ta mostar kiyal ɓa mostar ɗa, ba kɨji, ɓa mostar go amper mwa. Ba mwa ji, mnwa tap tar ko tar go pofar ka tar go sar ghi. ɓamwa ta pus tar. To mwa pus tar ɗa mwa ɗel pus ko mwa ji, ɓa mwa sal mos mwa ko wap kum mwa ɗoɗa wap kummwa wap kum mwa ɗoɗa. Baa wap kumm mwa, ɓa ma sal mos mwa ko mwa ji pi ɗar ɗa, ɓa wong mwa, ko mwa mweng kimmwa, ko mwo tang kɨm mwa, ko harr mwa mwen wong mwa ji ɓa mwa mwen wok kum mwa li koma lita ɗu ji a kwai jep mwa yak mwa mwa cin ko cep tak mwa, ko jep tarmu ɗo go gam ye ar mwa mwa ɗar ɗi, pus ko mwa kɨ tar kɨni ɓa kɨye ko pus pwel ɓa pa kopa sati ɗo mwa mat pus tak, tar mwa put, jep wong mwa put, wong gang mwa ji ko mwa mwen wok wok mwa, ko mwa mwen yil mwa, mwen po bong po bong go kum mwa gak ba'a bong go lashi mwa, po bong go kum mwa gak pi culture sorry ba. Mwa mwen a ko mwa ji, mwa gama khi mostar kini, ɓa mwa be ki pi mwa dan musaman ko mwa dim mwa tan kɨm ɗi har ko pobap ko pimi kɨ rip cin mwa mat pi dutar kɨni. Ko mwa gama, ko mwa mwen kɨm mwa har har tar time lok lok ɗana mwa cin go tar go sar ɗa ɓa har lok lok yi ɓa bong gang gyi. Dang mwa kɨ lek ka ko lokkaci ni zika, kɨ lok ɗang mwa mwa yal lashi sar mwa ɓang, ɓa mwa mat sa yi ce, khi yal ɓa me mostar ɗoɗa. Mos lun peɗi, miniyi yi mos lun mwa cin a bang ɗang yi kɨ time gyi ɓang. Mwa cin mwa cin kome a ɓa shik shang goɗa mwado a pat me krismas shike, toh yanda culture go per mwa pa cin kini ko gha ma ɗoɗa.